Akgtim papa enero, akgtu papa febrero, akgtutu papa marzo, akgtati papa abril, akgkitsis papa mayo, akgchaxan papa junio, akgtujun papa julio, akgtsayan papa agosto, akgnajats papa septiembre, akgkau papa octubre, akgkawit papa noviembre, akgkutu papa diciembre.